الغرض من طربيزة المكوى انك بتكوي فيها وانت مرتاح واقف على حيلك عشان ما تجيك وجع ضهر او وجع يد او كده فبتكون مرتاح وبتكوي هدومك بطريقة كويسة وطريقة صحية بالنسبة لك انت كزول قاعد تكوي